Ya'a da'a kaptë më ëjt's dun i'ityë më ëjt's dun ya'a jukyatyën ayu'uk ëjt's dun ya'a mëdyakyë jëb xubyë jaya'ay ya'a tanto yodyëjkë toxëjkë y najëyëm bi'i a'ax mut'snë ëbëkyë jëb xuy y jadun ëjt's jedun ya'a je'e nëkayë je'e në ukëk padyë y ko'o jë xë jedun jyadyë mëj xë o kaptë xë tyam a'ax je'e traje pyëkëy mëdyëbe a'ax ya mismo adyumbyë jadunt's dun ya ëjt's i'ityë jukyatyë y në ko'o jedun jeym jumët abatnë ko'o jedun tuk jumëjtë abetyë jëm jumëjtë dun axtëkëbyë myt a'ax jedun este ap nodë pyëkëy dunt's a'a dun yëch tyam jedun ko'o a'ax jedun iëch mä a'ax jedun yaj padyën je'e jedun a'ax epë je'e jedun xëdëñ a'ax yëjpë.